<noise> Firenana nosy ny firenena misy anay, izany hoe mety misy karazana vorona manodidididina eo amin'ny telonjato karazana eo ny vorona eto aminay.